<hesitation> lujua ni kuu ye naá na nijna'a ye yɨ te ye lɨ'ɨ nde laa xi niño kajaso ñatu ye lo kuu ndajnu'uso, jna ye niño kajaso ɨ́ɨ́n ye lɨ'ɨ te jnu ni ku-inii, talɨ'ɨi a meei te ni kaxii a jnu ña'a te ña'a, te ko vijna xi ji'naka nda ndajnu'ui, ji'naka nda ni'jna'ai, te lujua nda ndajnu'ui taka ye ñini, te lujua ni kuu ye nda nijna'ai nda jnanda'ai, ye naá kuu lo ka vií kava'a xi ña kua'aye tajnuniso, ye a ye lɨ'ɨ á jna-ininchi ye koo ñu i'ii a ye yɨ á jna ye meei kaxi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, ye naá kuu kostombre nka ñuu nda'vi ya á.